Essennu un supereroi cu lu putiri di la telecinesi, pozzu spustari e pigghiari cosi senza ci essiri lu bisognu di avvicinarimi a li stissi. Pi esempiu quannu sugnu in menzu a la strata e vidu a un picciriddu ca joca cu lu palluni e lu palluni ci scappa e va versu li machini, iu pigghiu lu palluni e lu jettu arreri a lu picciriddu accussì lu stissu ‘un havi a jiri in menzu a li machini pi pigghiallu. ‘Stu putiri mi ajuta a pigghiari li cosi caudi, ca si li tuccassi cu li manu m’abbruciassi.